Na maingi naik arisanna injo alloa jari atunu-tunu ki juku kunjo mange, na di pasilau i racca pao, injo juku a, jari punna di kutaknang a nakke kanreangang ku ngaia, iyaminjo juku' tunua na racca pao ka na ka nu nyamang mentodo injo di pasi lau <hesitation> anu pale se're ku kallupai i injo utang keloro na buanna todo' pale jari puna rie mintu juku' tunu, racca pao v na rie todo' mo utang keloro na buanna anre mo ku akboja kanreanagang maraeng nakke iya